أول وظيفة التي اشتغلتها هي كانت معلم رياظيات، وهذي الوظيفة للأمانة كانت كثير متعبة، لأن الرياظيات كانت مادة صعبة على الطلاب، وكانت نوعا ما فيها ملل، ولكن هي كانت بالنسبة لي أول وظيفة وأهم وظيفة.